Wen xuq kee ri ri <hesitation> riqkáslimaal xuq utz ki'ojk'olik chu chuwu reyil ulew kum ri wa' qb'an k'eex chu ju qichilaal chik qa utz o taq o taq qch'ey jun qichilaal chik qa utz sicha' xtiqil q'iib' kum qichilal qiib' kepli kirb'iij ri ryolb'al qjow ke ke <hesitation> xtiq lq'ooj qiib' oj konjelel qaqchee qatz xtiq b'iij a rela' qa utz a rela'qa qatz kb'an taj rmaal qal geel geel <hesitation> xtiq lq'ooj qiib' tant kom ixoq xuqkee achii ke ajk'lob'ke alo'm kepli kb'ixik pur yolb'al moos discriminación racial cha' no'j chek'ri'chi' mu are'k'la'taq qb'iij aa chqe wnaq wa', achqe'wnaq wa' <hesitation> qa qb'an e e <hesitation> qaq yo'k riliil ri ri <hesitation> kb'antjik rom wnaq nodiiy kb'antaj qmal gel kb'antaj qmal si qatz k'olik che xtiq b'an pla'kujauwin ixim k'olik chemo rawxik ixim i qe kb'antjik qmal i re la' qyo'k qvaloor k'chi' kujcha' uj uj <hesitation> ween wnaq i xuq kee xtiqb'iij chu jun qichilaal kwaat k'ri'xtiq b'iij chu jun qichilaal qachech qe' kb'antaj chwa'mal a qal qal xti b'iij keri' o junilik oj k'o chu wu chu wu <hesitation> ulew. Kep wu kinb'iij ixoq alo'm altom ke tata yoox nanyoox xuq kee k'olik cha'lo qchoq'ab'liil chu wu ulew sino chemo k'chi' xkincha'wa xeew wu in wa' kum wa inwilmaj nim nima tziij wa inwilmaj qaal qaqche qatz tziij qilmaj ker k'o jun ajtiij nim jun ajtiij e k'olik chu wu muut xaq xeew wa wilmaj ri qachee wilmaj kcha'kri' kir b'iij are'kri'chi'ri ajtiij xtq'aax pur wi' ri pri ryolb'al moos ri kirb'iij ri chi' solo ce lo que no se nada no'j qb'iij qe puq yolb'al ri wilmaj ri qache wilmaj no'j qilmaj njeel qilmaj injeel porke ri kopli kinb'iij ink'i che qb'an qilmaj chemo rb'anik qilmaj re li qatz qaqchee rilmaj xuq qa utz k'ri'chik njeel qilmaj ri wnaq qatz qka' qe' qka'jok qe' qachee qe'rk'aslimaal tlo qatz qi'mees laj wnaq no'j nor <hesitation> chu jun chik woniit re wnaq ktch'ow sii' woniit rqan sii'kirb'an woniit pq'aw ulew ek'wu qe'kka'jok qiib' mees qe wnaq qal ek'ri qe uj ajtiij aleey eri qee kum ya wilmaj chik che ri' ri kopli kirb'iij ri ryolb'al moos ciencia cha'kiqb'iij. No'j ya qilmaj chqe chik yaa chqe chik ajwi' aleey yachlo re'qal rilmaaj kum qal xok qal xeek ptijneem i qb'iij chi' chre' a chech qe'rilmaj ri qe' wnaq la' nu'j che qe rilmaj a kamb'io ri wa si wilmaj qal eses kepli kirb'iij pur yolb'al moos tamb'ien nim wa'xtinb'iij pur yolb'al moos xuq k'olik tlo rb'i'xik discriminación racial taq kirb'iij pur yolb'al moos no'j chek'ri'chi' kum qb'an qe a oj xaq oj tlo xtiq lq'oj qiib' ya li jun chik qa qa qa <hesitation> qaxtiq b'an tlo wonit li xtb'iij i k'o chikchi' taq molb'eem k'asb'ijul ri la' a xtiq b'iij qe tz'a chech qe'kirb'iij ri la' qa utz ri kirb'iij qal geel xtiq b'an tlo xtb'iij la juun cha' xtiq lq'ooj qiib' i are'k'ri chu riq kweent chu riq k'aslimaal ween chu riq wnaqiil jnik'ri wa'oj k'o wi'.